كيف تدير جيلاطي في الحوش؟ أول شي بتاخذ كريمة خفق <hesitation> بتضربها مع سكر فانيليا لين تتولي تقيلة، وبعدين تضيف عليها حليب مكتف محلى وتخلطهم مع بعض، بعدين جيب حفاضة حط فيها نايلو باش يسهل عليك إنك تحول ال- الجيلاطي بعدين وتصبه وتخليه في التلاجة من أربعة لستة ساعات.